Kan bador baqayyir rijilal wateer wallal biskiʼef balga lai al hadidel bihillu baha al hadayid alkarbinnen del da, bahilla, kan watir fi hedide bidissuha min tit tirkiza, badissa hedide tirkiza dugo kan bahillal- hedayid del da, kan helletan al hedide di karabatan dadda basilla haw badissannadife.